Зимистон вақтест, ки ҳаво сард ва ғизо кам мешавад. Бинобар ин санҷобҳо стратегияҳои махсус доранд, то аз гуруснагӣ ва сармо эмин монанд. Аввалин коре, ки санҷоб мекунад ин захира кардани ғизо аст. Онҳо донакҳо, чормағз, тухми растаниҳо ва баъзан замбӯруғҳоро ҷамъ мекунанд ва дар ҷойҳои гуногун пинҳон менамоянд. Санҷобҳо хотираи хуб доранд ва метавонанд бисёре аз ҷойҳои захиравии худро ёбанд.